<hesitation> A' tenej ink'atij janal <hesitation> käy <hesitation> b'äk' pero jach yaab' utool y intenej ma' yanten <hesitation> tak'in ti b'el inmänä' <hesitation> jach jach yaab' utool y ma'anten tak'in.